Sgi me ndye da mi gma ko wyango fe aaccikin abe e zangoti nyize rere zhin fen dye zangoti la tswashe tu ga, kama sandjee crisimasife nɗye mayi egni ge a ma wo kuma nyi a be ma wo dna bwarin dye ba yi nyize kayna lo yna num. a lo lo ma wo ɗna bandye a pka a ynapka lo yna, a kninu go, a ga lo ma yesu so, bayen wa zhin ba gbmi nyi abe yeo mwa bere ndye a snu adye ddye a yesu tsipke dna ɓwagu’o her tswashe ga bwa wo isko snug ma mariyamu, ga gna ba knaya ba lo ethi dozhi, ba ga lo hr wotni ga lo to mwa ga lo zna ga snu aza wazi so efe nɗye yi be gbmada gi midye efe ina ga tsi, kama crismaasi fe ma mi byigo midye ynango yi ga pke ede mari, dyi ynadyi ge feri yiga pma aza snu ndye ba yi ɓwa nyi ge. Yi ga che p, ga snu abe nɗye kamata zangotiwo snu ke le rayiwa e tib mya bmya. Dna crismasi dye inna lo, asmu ga lo chochi a lo yns lo, aga konyi, aga gidp kayna, aga bma dosnu abe mwabere fi efe ina lo ndye damigbam nyi bena lo’afe ina ga tsi he ga ɗye mwnu de yi zaza bwari’o n, fe hna ga tsi he ga dye ɗye zaza nyigo ka wa bi he ga dye zaza kna zhi wo de gnu mari mari, ferii hna he ga de zaza wyedye de fere n. lega dye zaza snu ebe kuma pis pis pis pis shnandye a bwa yesu dye ma wo ga gbm ga zhin yi ba wyethnayi e myize be domin ndye abe ma yesu m, har mini yi snu be lo fi wyejmingbma. Domi wodye za nɗye wag u yi wye ya ga gnadye be kaza nyiri hni wo bmya be kaza hni wanbmya m. kuma sfe hna ga tsi be m. la? E da mi gbma e mi rayiwa nyi is that, domi wa zhi yna obe ndye abe zhiokoko eza zhi wa bekasa snu edye a shafe wo azamango.